بتوقع أنه أفضل شي لترتيب عدد كبير من الكتب أنك ترتبها أبجديا from A to Z أو من الألف للياء أنت هذي الشغلة بسيطة وفيك حتى لو أنك بتدور على شي كتاب معين بترجعله بأي وقت بتحصله بمحله واضح وصريح و عكس ما أنك ترتبها على حسب الكُتاب او هكذا.